أنا الحمد لله ابدا ما كنت أبداً سيئة الحظ ، كل حياتى الحمد لله مليئة بالرضا ، بس لو صار شى أنا ما أبى فهذا المنع طبعاَ أو هذا الشى اللى صار بيكون لأجل حكمة الله فرضها ، الله يدرى فيها أنا ما بعرفها ، أنا ما بعترض فلذلك ما بحس حالى سيئة الحظ بأى وقت.